طبعا أنا زرت متاحف كثيرة زي المتحف الوطني <hesitation> متحف الآثار اللي <hesitation> في جامعة الملك سعود، متحف <hesitation> المصمك التاريخي <hesitation> بس دائما <hesitation> أحب زيارة المتحف الوطني، أولا المتحف الوطني <hesitation> المكان والمبنى اللي فيه مهيأ إنك تزور المتحف، وبعدين تجعد خارج على الشجر والعشب، عشان كذا دايما أزوره وأرتاح فيه.